Fani mi mi yaha mi wara ba mi subo, toy njahanmi e duniyaaru ndu fu, mi yaha mi ndara kaural yimɓe, gonna mi yaha nyanne hijji, yande arfa'en. Ngannye nyalande nden lenye-lenye leydi ndi fu jama'are ncira nokkure fuwar, ɓalaje yaham, mbodiyen beodewol yaham, danajo yaha, debbo yaha, gorko yaha, mongo yaha suka yaha, kowa yaha un fotta ton. neɗɗo yia jama'are fewnde, yimɓe fere-fere un neɗɗo fota